<hesitation> Fagnazavana le momba hoe fitaovana fitsapana <hesitation> métal aminà fitiliana zavatra vita am'vy ndraika: izy io a raha misy tahony, raha misy tahony izy a de misy feony magenogneno a de <hesitation> <hesitation> ohatra hoe zany aminà vatagn'olona de avezivezy am'vatagn'olona akeo izy hoe avy ambony mandeha ambany mandeha am'tagnana mandeha am'kiraro, de raha vao ohatra hoe misy vy aminao akao a de magnenogneno izy hoe akato, hitany zany le toerana misy vy.